Raha ohatra ndreka hoe manana toeram-pisakafoanan za fa le tonga de mandray vonona: eo ny ronono velona, vita mafana iny an, atao anaty termosy eo ny mofo gasy, eo ny karazana kômpôze, eo ny jus vita avy aminà karazana fruit maromaro.